بجول له شوف ياخوي، إذا تبغى تجوي نفسك ابدأ بتمارين بسيطة مثل السكواتس والظغط، بعدين زيد الأوزان شوي شوي ولا تنسى البروتين تلر ترا البرتين أهم شي في أكلك، لأنه مهم لبناء العضلات وبدونه التمرين ولا يسوى شي.